Nigna kue- kue hati hamanse gua limu a animal te- te ngil ngil bal nguku na te trang guku te tati hitaghu ne. E kamna mamana animal te pipten gaga te- te his wa gaga, kba a kue katsin hati nenga <hesitation> a animal te ngil ble nguku, a muki, a muki, uuh. A muki a kue ngil mega muki e, a pota te shoh gaga e hitaghu ne e- e pipto kpu ne na lume. Na muki a kue- kue ngil megen, alue alue yatung se muen, balu te la num, le susei num, a pota te tkopis mamana lu, mna masla na mna u len i lme te pta sil emamana lu, ka nona muki te pta sil e mnamana lu. Nino puts has te sasala menulu, alu tra tun e muen tru hisi tanen, nonte tsin mengla ku akue ngil enga muki, ko ngil ble nok a muki. Kba ko na tubei tspona toa marken kain toa marken ka tra matsi ya tu- tu haskul noku waku. Tu terko maku te lama ku ngilngilin tun nasi na muki, ne tamaguku ne tsinaguku i lulu bei tin i ku mats muki mats terko. Telama telama baku te pan hamansa gme, ba ko tena haskul hamansa ngi, ba muki noku has te kawa tru hakats te rhena te ngil ngil ble nguku. Ko tra ngi non te hena te ranga wegla ku, te yatung merin banona pespla ka puts has te ptan mamana bte me sasala gno menulu. Kba kuna tra maruei tsa ku na sbe tspona toa marken ka tuna has skul waku tru tua skul i hapla, tru tua skul i panguna tina i yasa tru pokis. A poata tu la waku tina baktna haskul ngi, hena te laweri puta balte lanum tru pokis tu haskul waku, ku lala mia pokilok tra lehe bak na tuku menga seven kilok tra bongbong, tra ha kua katun ni bi tis, i kotolanakba, ku na trotrolha tna trero poksi yen. Bora pota tuna ka hamansa waku tru poksi yasa non tru school, u school e kapsa sime no pokis, e kapsa siwa tru poksi tanen. Pota te a masla i lala rme trero man tanta trero man pokis, man makum. Pota te larin tra lehe moalol ta katun ka rar re gno miku, aku psa, ka ku psa te roro ngi lme. Ba ko na sbe nga ba ku na rangatin enga toa kelio tra toa chief ni han, banona chief te hale nma ku a toa kelio, ba nona kelio bakte me hapan egen. Kaka gno mien, ha nan e gen bte na kapan ne mamana ka tu tratrei ku tra mats muki a muki te lulu bei ya- be ya ku kuna tubei hakpan tua siyen tra non tra kelio. Ku mne yati ngi i me tna mar tpabu wen rek tromna te mar pak ko tromna mi yen, ti mar hanan tromna mi yen. A ku psa ku masal hakhakats has. A kbe na tpabtu tspne wa tra kelio. Bte hate nuku parpara katun e pipto era keliou, bte na hanan rehin reru lan tina keliou. Kba bte mne kto weri temar, temne ranga ri tanen te mar ranga weri tra muki. Traha ku sbe ma nona nona pla tra keliou tu ka gno miku iasa tra nonu skul i panguna, a ku, hena te ranga glaku, pota ti lauma masla tru skul, ku kagno mu sumatin, u len ti school ba pota ti la klakla wen, a ku psa soku tan, aku psa te kangi lme. Baku te rar rare gno menga nona keliou. bakute rangranga gno menga nona keliou. Bte kapan ne bte hlahla na mlo solon kapan tan. Noni tspne keliou te lala ma, e keke retsku mna bongbong bte tupa kalatin na tamna, bte me toptop no i tar te sho gaku tra bte, baku te talus gu, tasu gno meguwen i porpori ba lam tna lamue hoskuk ba non tna lolos na ba ku te nas ngi. Baku te nas hakpa ngi, kna enga tol a pelete, toa tar na toa tanen. Man kanan te kanu mne nan papla ku sinu, e lolson tisina e na pelete, bte nan ne tra pelete tanen bte kobi nebte na ton roro na. Bakute, ai a ka rke hanon rke, akeliou rke rhen toa na muki. Tra pota te la guaku i hos skul tuna katsin haskul iku a masla, a noni e kukte sne. Noni kukte sne bte na tapa na. A poata te eight eight oclock hakpa lalaka ba masla te tapa hakpan toari tra i yogana tra classroom, ba non te tap kapin e nua tamna. Notskin ku mne kami ta kilok ko tra tun engi te takei bin enen a tamna baku te jek gno megen a pota tra kilok ko tra sokue ga ke ten kilok ne. Murna nona pota roro tra masla bte tasu puts ru, na none tapa kapin pon na tamna. Ne kto lol siwu, te takei bin e nen a ka naku jek pne tra pota nake twelve kilok pne. E kton tin i yen baku te na trenga a keliou rke katsin rhen nitoa na muki. Aku masal hakhakats, ta spirti tromna te kani yogana? Ta spirit bare kani yogana non tra keliou te kte nen bte rehnen toan na muki. Tra ha muki te tsi ne ruen be solon susukne tru katun. Baku na tubei tani nona keliou ba ko te trenga none a tsi pla. Mamana animal tekana, le yantuei, ga yantuen mar kto sme gen tra muki tsa pusi, te piline nga ga na te pipte hasusku ble gen na pum na ha lol. Traha nona keliou e kukte hakpan tisini mamanu ranga tra pota tu ranga waku tre go ranga ga tok peles ni haku, e longlo. Tu tsinia ku takei, e takei na, tu tsinia ku la, e lana, pota tu pidgin waku e longlo noku has. Noni nue has te kto wna muki, noni. Aku tratra tan bakte tsin ne ngi, e ka tromna wna te mar pak koko mera ka traha tana katun e tubei senen tra pum. a pum e susukun toana btna hla kte rehe lol si na, ba muki, noni.